Ny toetra tsy manam-paharoa ananan'ny kangoroa, voalohany aloaha, izy anisan'ny biby tegna tia zanaka satria izy koa fa misy asa ataoko hoe biby hafa andeha amboko zanany zany tonga defa alainy zanany atany anatin'ny kibony, atany akà zany le zanany; ave koa izy biby mitsambotsa mitsambotsambokony zany, afaka mitsambotsambokony, misôtisôty zany dikany.